Bato, so oo iidii tan o hinnoto hono kummbeeje gonɗe makko e sofer oo hinnoo ana onca-onca mo. Putoŋaaje woni hen eɓe ñoƴƴa. Kumbeeje njirlitittooɗe ɗee, ɗee woni naɓɓooje batoo e ley anndal an min kaa. Taweede mi meeɗaayi naatde ɗun fuu. <hesitation> Sifa an e majjun du ana tiiɗi sanne so ngoonga. <noise>